Raha ilay marokoroko amin'ny vôla regny, vola amin'ny sisiny regny, regny zao f-vôalôhany famantarana raha ôhatry oe, ohatra misy rirany zao de kara zao valera ny vôla toy ,de ôhatra oe boribory ilay izy ka raha zao le valeran'ny vôla, dia avy akeo koa, raha tena hitako anisan'ny manamarika azy oe ahafantaragna fô raha ohatry oe hoan'ôlô jamba de mahay magnavaka tsara oe itoy valera vôla toy dia izao, valera vôla zao kara zao.